Nyize re ɓe, woyi ɓe ɗuɗu kulo, ɓe dudu ku nyize lo yna, dodomi gne nyize reɓe woyi kun duyi, hega iya hega chniɓe, he re nyize hela gni ɓwa tna aɓe, ɓe chmni ko aɓe nɗye pe he kala yna enyize re ba yna ɓwan, he laga he ɓyi igze fye he yi he kalla he snu ‘ɓe ge, baba hega lo yna, he da zna lo ge, he batsi loge gin gin gin bab a heg lo yna, he ɓyi za ɓem, ɓe ɓe hega ga snu yna, he snu, de tswashe kalla wa gi ke yna, he snu ɓe he, byiza ɓem, hega mwa loge, la tsi tanda sni hega ɗye ɗye aɓe pmyi bma, e he nayi lo dna nyize re ɓelo aɓe bma pmyi e, he nayi tsolo he He kalla ega daji shna nɗye aɓe yi papa ynam, ko dodo heɗye gnuna chegnu he e zogo hega bi nyize, helo banan che zhi hega chni chigbe hega ɓwan, gnuna nɗyewo hna wo zhi wo ɓa he ki bado ya ha ze eza gnuri dage gni. Ko ha ze zangoti hasa ha tsu eɓwado ɓwa gni yna nɗye laga esa hnalo yna, he de nyize hna shna wode gbma dan, nyize woga ze eba ezhi ɗyi gi he, ke wa ze eɓe ɗuɗu gi he, eshni la, fyede kulai ga sna he, dodo nubo gnuna dna he, heɗye echi gnuna dn he, heɗye bmari sna he, heɗye tugo gnuma dna he, ko he ɓwa tnu ɓwa gnuma, ko he ɓwa ewye gnuma aɓe mwa bare nɗye aɓe ga ku kpe he yna hega ɗye he kala ede yi lo he ɓa de ezna ɗye ɓe chni heda shna nɗye he zhi he da esa koko yna m dna he ɓyi kpe sa ynam. Ke ė ɓa le ka ke he butsi shnan nɗye he zhi he bu ngin gin sari ynan, hega snu ɓe zni nu he chni zado chni chni zakaza nyirizo tsugu tsugu ɓa bmami snu, eza ga zhi dna esalo dodo yi eza ga zhin tun tun, aɓyi ɓore nyi ha zo gnuri zeza, dodo la ze za kala gba gba e hega yi ɓyi eɗye wo butsi wo fye pita ba ge kya kya kya kya, wa gbmi ya, heɗye zni he ka ye he giwo nize re gbmada nyi num a wuwo, heɗye zni he yi za zni ɗye he dingahe dami de wo ynan wo ka heɗye tsi bubu tu gni gelo, nyizere ɓe, ga wo he ɓwato, ke waze eɓe sna sna gi he, he ga ke ha mu ɓe, oh, mi ɗye esa koko yna, ma ɓe mi ka shi nini shin mi chniza wo ɓa bma mi snu eza bumi tsi muhni mi kayi mi ɗye sayi mi bma za snu gidi gba. Ga dnaɓe he laga ɓyi kpe fye, hda chakpe ha ɓwa ɓe ga che fi he gba ynam. Hega ɗye nyize re ɓe, ha re nyize he yi e wo m, to dodo ewo wa zhi eɓe ɓe dna gi he dna esan ɗye hna lo eɗye he wo nyi sna gi he, hega dna ewo snu snu lo, anyizeri ga kni he kpmiha nuko do za ga kni he kpmi se ɗye se ɗye aga kni he kpmi aza do ga ɗye he ye, yi ɓwato he laga gni gni he chni ewo m, he laga gni gni he zna ɓwa ba ɓe aza snu yna, he snu dum, he nyi ɓwa gyna se efye ri he ku zalo zangoti do zhi wa tna ye kpe dye nyize ka yna dye mu hni tswashe giza gi gin, nɗye wo gi he ɗyem eyi e ɓwato ɓe nunu woga gagi he, to he dna ɓwatolo, woga zhi he ge woga gi he mu hni m ko ha chni wna tnu tnu de snu nɗye hega nyize latu tugo ge nyi hega snu ha gbmi ɓwa ɓwa, nyiza wo sna sna. Nɗye he re he yi ewom, nyize wo sna sna yilo, nɗye ha gbmi nyize he yi ya byi don, azaɗo snu ɓe de ɓa ya ɓyi do mari mari heɗye nyi he gyna no hayi zaza nɗye ha jni ɓe de wo ynam, heyi zaza nɗye heya fi ɓwa do he kpa tnu tnu snu de wo yna m, hayi zaza nɗye hega kpa zna da de wo ynam, e ɓa ɓe he ɓwa zna knari knari, azago aga tu byi ye agna ɗye gbako, gbako nɗye wo yna, henyi he re nyize tun, he ɓyi kpe fye he la ko ge, heyi zadugo rim, dodo, ha re nyize he ɓwa ɓyi ɗyem ke ɓa kna tnu tnun, he nyize re znawna znan, ɓe ɓe nɗye anyi zeri ga kna ɓa ɓyi loge ɓalo snu yna, heɗye dega la. Heɗye ynango ɓwa helo ba ɗye hna helo de snu, nyize hna wo sna sna gi ke dna sa hnalo, anyizeri do ke ɓa matsna, ɓa chepa kpe nyi ge keɗye nyi he znan, ha ze ɓyi kpe la ze zagoe dna esa gmarilo, akpae he ɓyi kpe sa ye a kpe zago sa ye m nyize ɗye woga ze ɓa sna sna nyi giho. Nyize, hega te nyize hela fuɓwa nini agna ƙhi khiri nɗye yna, a nyize khi khiri ɓwan, nɗye zado nyi gnuma hega ɗye za do nyi yi ewo snu snu, hega ɗye zado nyi yi eh aza dugo ɓe, zado nyi ga yi azadugo ɓe, zado nyi gayi azadugo ɓe, hega ɗye za do nyi yi tna eɓyi ɓe, zogo zhio gbo gbo gbo nɗye la he loge hega kpe ɗye nyize sna sna hega chni wo ɓe here hala fu ɓwan m yna aɓe ma tnu ɓa ye yna ga dna ɓe e he nyi ze re bmyanƙe lo zago ge agna ɗye hega bma ya dna lom hega ze tswashe m, nyize re, hega rewo hela fu ɓwa tnawo sna sna shna wom.